Овози қадамҳо ба ман бо интизорӣ ва ҳузури касе ассоатсия мешавад. Вақте дар оромӣ қадамҳо шунида мешаванд, гӯё касе наздик мешавад — ё шинос, ё бегона. Баъзан ин овоз оромкунанда аст, масалан, қадамҳои шиносе, ки ба хона бармегардад. Вале дар торикӣ ё танҳоӣ метавонад каме тарс оварад.